Ma söösiq pigem õdagusüüki hummogusöögi aol, selle et <hesitation> selle et mino meelest omgi hää, ku saa hummogu kõtu kõrraligult täüs hääd süüki. <hesitation> Nii et tuu sobis mullõ väega häste.